Taán iyo nu chi ka jiní ja ka ka uúvi hora ka jeénte in ntaá in in in keé keé suja te suja chi nan kuniniun na.